Gny ilà raha famotia hy rey, io zany sahala amy mi- savony io zany raha io. Ka laha ohatsy, miborosy hy amy borosy hy avao, tsy asia famotia azy rey, mitovy amy tena miandro avao tsy misy savony io. Raha rey zany manala loto miaraky amy ze taitaindraha anaty hy tena ao, azy famotia azy rey, sady mamoty azy. Foty soa ty hy tena io fa tsy mena.